Ty raha manitsy baka amy toera hafa amy zao ntontolo izay toy tiako hampiasà amy hany: sa sa sa misy raha zay a maroc any, safrine vaza anarany zazy raha menamena zay. Zay ty tiako hatao amy hany.